Zero duos battor ses otto deghe doighi battordighi seighi degheotto vinti vintiduos vintibattor vintises vintotto trinta trintaduos trintabattor trintases trintotto baranta barantaduos barantabattor barantases barantotto chimbanta chimbantaduos chimbantabattor chimbantases chimbantotto sessanta sessantaduos sessantabattor sessantases sessantotto settanta settantaduos settantabattor settantases settantotto ottanta ottantaduos ottantabattor ottantases ottantotto nonanta nonantaduos nonantabattor nonantases nonantotto chentu chentu e duos chentu e battor chentu e ses chentu e otto chentu e deghe chentu e doighi chentu e battordighi chentu e seighi chentu e degheotto chentuvinti chentuvintiduos chentuvintibattoro chentuvintises chentuvintotto chentutrinta chentutrintaduos chentutrintabattor chentutrintases chentutrintotto chentubaranta chentubarantaduos chentubarantabattor chentubarantases chentubarantottochentuchimbanta chentuchimbantaduos chentuchimbantabattor chentuchimbantases chentuchinbantotto chentusessanta chentusessantaduos chentusessantabattor chentusessantases chentusessantotto chentusettanta chentusettantaduos chentusettantabattor chentusettantases chentusettantotto chentottanta chentottantaduos chentottantabattor chentottantases chentottantotto chentunonanta chentunonantaduos chentunonantabattor chentunonantases chentunonantotto dughentos